أنا نفضل لوكان جات عندي جميع الكتب تاع العالم كامل من يوم خلق أدم عليه السلام إلى يومنا هذا ها خير هذا الفن واش ندير به رسمات مرسوميين صح ملاح يوصلوا أفكار بصح ما ينفعوش ها تشوفها وخلاص أما الكتاب فيه تلقى فيه عقيده وفيه كذا وتقرب منو وتتعلم منو مليح مع تا شي لي يوصلو كتاب ماتوصلوش رسمه لازم كل واحد يقدر يفهمهاكيما يحب.